Ínv́ẹn m̃mélionọ́ iǹvẹn kied́ éséke kód nsiák nsi̱ák, ãmába ke ikot, akpéwi ibọp utok, ínọ́ idẹm ámọ, ánýe álọk aka ayong ágọp akelud nkpo agop asiák asiọ, alikama akpáṇa ufok ade, abọp ufok ade, abop ufọk áde tútú ańye akúd awọ ki imibọp ufọk ade naa afon ase aduk, ufok ade asine. Añsiak Ntaha mmi idéhé isisáháke ikpong anye áse awák. Ànáhá mmó em̃a ifúló idúk agọp, tútú am̃m̃ọ ekud ewõ ke uked mṁimo ade imibop ufȯk ńa |síobo mmimo, áṃmọ enyíṉ eskíṇa agop adédé ẹyák eyun eforo̱ éká agọp ntén enun ekebo̱p ntele Inúen nwen núng mmọɗe akeleke nnûṉg essien, ande asé ade ntok, ñtak, ntok, ase agúbó ngúp ke ikod anv́ṉg akúd awọ ke imìbọp ufók imo imá nahá ade sikém imọ ke idẽm anýe alúd nwen alilian de aṁṁo elûhó ibá. Inúén adẹ isíwáka wák ke efọk kíed kíed. Ínúẹn nwén m̃m̃ọde ekọlọ ade útélé. Útélé ade ase mmama ilọlọ ke ikpo eto ádé áse awún ntok eto, nkók eto, akama akpáná ufok amm̃ọ adúk asiṉe. amánúng isíne de náhá ãkém anýe ke idém, kpede awísíne nkẃa isín, ánye, asine ásiṇ amáni afód ñtọ, ade ámán Ámákúd iwo ke éjeṉ áde akpọn, anýe anún awọrọ aḱpọn. Njén ade anun adem usung idem ammo anún akébọp asán akébọp asáná sáná ufo̱k anũn ãṉó idém ámmọ mḿe ínvéṉ m̃mén mmóhéde ákpéli-nékéke nkara nsiak áyiṉ am̃mọ m̃má sisúk iśi bọbo̱p ufọk isuk lluñg Se nliónó nbáhá ińvén adédé